Eme pisa leso ho'o aku one kos nggitu one tempat kaeng daku aku toko pisa jam koe am lima jam koe toko, nggitu. Lima jam toko poli itu tong ga ai masalan ga <noise> apa hio manga do apa wa kampus one kampus manga do pande pande one kampus, pande pande kerja ujian ko apa nggitu, manga kegiatan sio nggitu. Poli hitu tong ga eme nggo sebenar ngoeng toko ata dia'n harus alo jam toko hitu, ai hitu tong ngance to'o gula kut nganceng dia weki, kut nganceng la- lako cebana nggitu. Lako cebana hitu tong ga, <hesitation> ai eme nggo ite tong toko pisa jam koe sua jam telu jam koe hitu tong rasa'n weki tong ga beti keta taung, les ket eme nggo tong pande cebana nggitu beti taung wai, beti taung ket sai nggitu. Hitu tong ga harus nggo tong ga ma koe apa, rasa'n tong ga yo sot <noise> toe kat ngoeng hang eme nggo beti taung beti taung weki dite, nggitu beti taung ket. Sai rasa'n ket toe kat ngance lako kut eme nggo apa, eme nggo ite tong ga toko sot nggo alo jam toko sot pas keta jam toko dite nggitu. Hitu dia sebenar toko ai nggo tong toe manga beti kole sai dite, toe ma beti wai nggitu nganceng kin nggo lako ngo hang, ngo manga pande apa apa agu apa agu hae labar lawa lawa agu apa dite nggitu. Nganceng kin nggo tong <hesitation> ngo ngo bana ngo one kampus sio manga pande one kampus nggitu, nganceng keta ngo ngo kulia sio nggitu, nganceng kin pas keta waktu'n kut kole one mai apa one mai kampus langsung ma koe jam istirahat dite, jam kaeng nggitu manga harus sebenar nganceng kole lite pande apa pande waktu'n dite kut nganceng pas nganceng maen hape'n tong nggitu. Poli itu tong nganceng ngo bana'n tong eme nggo poli to'o hitu, nggitu.